لو سمحت ممكن تدلني علي اقرب قسم شرطه من هنا؟ انا مش من المنطقه ومحتاجه اعرف الطريق، لو فيه علامه مميزه او شارع معين ممكن يساعدني اوصله